Doddu daɗondiral ɗun kaa heewii fu miɗe daɗa yimɓe hen sanne sanne, neɗɗo dogoowo sortu nde cukaaku neɗɗo ndee. Ana daɗondirannoo e waayiraaɓe mum <hesitation> doddu meere meere tan. Ndenkaa ɗum wanaa fay doddu yoɓeteendu.